Eng' kimakaskoi, kepati pandek ak marakwek, mising ko rurtos makakwek ko siir pandek, ako ya karuryo marakwek ko kelchin ochei eng' chii netindoi lakok ap sukul, ng'amu kakonyor skul fiis, ko pandek kokokakonyor laak che ame, komeleen mi rupee mising, kimakaskoi ini, akooo.